Dabai natoremu, natugu nahaoam, etore isimu, ena daka towel eabimu, ediho elaomu, digurumae, edigum murinai, edaem neganai sinana na haoamu. Iama etoremu, ti gaudia ekaramu, <hesitation> eubuam, benada murinai, ena tamaka gau ekaramu, uniform, school baegena eabiam, iama elaom eha atoam. Lauma na- nanohom rumai. Lagu baby ma, badinai nanohom, elaom eha nogam, ia ma nanariam. Sinana, nanariam skul am bainelou bena, ma iama bainea- bainea digua, aemai maket gaudia aharedim benada ma, araka dihom. Ruma taudia ahadibadiam aina doma, baia dihom baia makedim. Bena murinai da, balaom makedi gaudia aha atom, basiai ma aguim, ma alaom koke, buatau ahoimu, ma hoihoi gaudia ma, ma baia- baia, hoihoi laidia gaudia ma ahoimu, ma alou alaom, basi abi gabuna, ma ag- aguimu, unuka ma amaim bona ma, hanua ame kaum. Ma amakedim elaom bona, taem elaom, tu bamona, ma maragina ma, skuliai, ma eoremu. Ma ena drop off taudia ma, e- ma elaom ia eha udaiam, emailaiam am- amakedi gabunai ma eha rakataniam ma, Aidama ahelai sisinam taim ahaeroam, vadama, adaem, ruma. Rumai ma, adorai gaukaradia, ma, daka adorai aniandia ma baie henadu, ma dakadaka. Ruma- ruma taudia, nahadiba lauma doh, nadihom turagu dekedia. Alaom dahelaimu, sivarai namodia o dikadia haidia akaram ma ahelai heboum. Buatau, siga, ma doma, ahelai sinam, lau ma idia nama launa ororoai nanohom dainai ma, lauma baina dae ruma. Bada ma nadaem, na raka daem. Sisia daka ekwarumu saidiai taunimanima, <hesitation> ehelaim eheboum. Na- narakadia hanaim. Idia ma madi ea- eboim o, hanoboi namona. Lauma naherem, o, umui dan hanoboi namona. Lau doma, nadaem ruma. Dama metairametaira narakam bona, rumai naha kaum. Ruma taudia ma, nasekediam, ibodiai, nanamo ma, haidia piksa eitamu, haidia ma, edia diba, ura ka- <hesitation> edia ura karadia ma, ekaram saidiai. Elaom bona, hora gauna da, eleidi elaom, maragidia ma ahamao eh, kerukeru skuli dainai ma, daka ba- bamauta beh baresti. Daba <hesitation> rerem ma, same thing ma, s- sinam sema belaohaim skul ai beha rakatanim. Lauma, makedi gaudia ma, baina hato namonam. Na murinai ma, tama baita laom, Ma- kokeai, ma buatau ma baita hoi, ma una dinanai, ma una, ta- takaram vaevae ta- tamakedim gaudia ma- ma baita kara.